á raunastund var mikill bókaflokkur sem kom út hér á áður áður fjallaði um

Steinar j Lúðvíksson skrifaði þessar bækur við tökum hann hér í viðtal á eftir því það er verið að endurútgefa hluta af þessum merkilegu frásögnum við ætlum að hitta Sigurbjörn Þorkelsson hann hefur þá sérstöðu meðal skálda á Íslandi að hann er trúarskáld yrkir út frá trúarsannfæringu sinni og er að gefa út úrval ljóða sinna svo kemur hingað hún er bandarískur rithöfundur var skiptinemi á Íslandi var nemi hér á Íslandi fyrir ja löngu síðan en þetta hafði mikil áhrif á höfundarferil hennar hún fékk verðlaunin og skrifaði bók sem fjallar um norræna menn á Grænlandi vinsæll og þekktur rithöfundur í Ameríku en sem sagt mótaðist hér á Íslandi byrjum hérna með Þorgeiri Tryggvasyni og Ólínu Kjerúlf Þorvarðardóttur það eru fræðibækur eða bækur fræðilegs eðlis jafnvel almenns eðlis sem við erum að fjalla um núna en við byrjum á stund klámsins klám á Íslandi á tímum

Kristínu Svövu Tómasdóttur þetta er bók sem að fékk um daginn verðlaun

helsta viðurkenning fræðibóka á Íslandi já þetta er stór og mikil bók byggð á mastersritgerð hennar í sagnfræði og fjallar um sem sagt klám á Íslandi og í alþjóðlegu samhengi á sjöunda og áttunda áratugnum hún byrjar á miklum inngangi um klám og og hvernig klám hefur verið skoðað og afstöðu til þess en síðan rekur hún nokkur mál sem komu upp á Íslandi á sjöunda og áttunda áratugnum varðandi klám dómsmál

og mál sem aldrei komust svo langt að verða dómsmál það er annars vegar mál þar sem svona

með grófum

enduðu á því að ja önnur þeirra var nú bara sýnd en hin var stöðvuð en það urðu aldrei hins vegar dómsmál það var táknmál ástarinnar

frá þeim tíma Jón Ragnarsson og hann sagði mér

kemur fram í bókinni það

mátti sýna myndina í Reykjavík en mátti ekki fara með hana út á land á endanum og hann sagði það komu rútur frá Akureyri já fjörutíu þúsund manns sáu þessa mynd og það er reyndar kannski ein af niðurstöðum bókarinnar

að málin í kringum það og sérstaklega kannski þetta mál einkennast svolítið af því að yfirvöld kæra sig eiginlega ekki um að þurfa að standa fyrir máli sínu varðandi hvað er klám og hvers vegna á að banna það varðandi sérstaklega veldi tilfinninganna tilfinninganna sem var var tekin af dagskrá kvikmyndahátíðar

óvíst hvað hefði orðið ef menn hefðu sagt bara nei því yfirvöld hafa ekki áhuga á því að neyðast til þess að skilgreina hvað klám er og hvers vegna þeir vilja láta banna það en sko maður hefur svolítið á tilfinningunni miðað við núna að það hafi eiginlega ekki verið neitt klám á þessum árum það er það er nú öðru nær enda enda sér maður í viðaukum bókarinnar að þar eru birtar nokkrar mjög bersöglar og grófar

frásagnir sem voru í í ritum á þessum tíma og meira að segja ógeðslegar já já bara ógeðslegar ganga gjörsamlega fram af manni og það er nú líka svolítið umhugsunarefni að til dæmis veldi tilfinninganna myndin sem að olli miklum deilum um listrænt gildi og menn tóku til varna fyrir þá mynd á listrænum forsendum hún sýnir náttúrulega bæði morð og geldingu

þetta er merkilegt innlegg gott innlegg inn í svona menningarsögulega umfjöllun um þennan þátt í menningu okkar þetta er eiginlega fyrsta

ritið sem við fáum á íslensku íslenskt rit inn í þennan inn í þennan menningarkima okkar sem hefur nú lengst af þrifist í skúmaskotum og svolítið undir yfirborðinu og það er svolítið gaman að sjá einmitt mér finnst hún taka mjög vel á skilgreiningarvanda á ýmsu sem kom upp þarna á sjöunda og áttunda áratugnum í tengslum við það hvernig átti að taka á þessu tvö hundruð og tíundu grein hegningarlaga sem fjallaði um klám skorti skilgreininguna er klám brot gegn blygðunarkennd er það valdbeitingar og kúgunartæki brýtur það í bága við kvenfrelsi eða er það partur af kvenfrelsi þetta voru allt óuppgerðir hlutir og eru að mörgu leyti enn hún rekur þetta allt saman mjög vel og þetta er mjög læsileg

gátu talist vera list og gátu talist vera bókmenntir og og svo annað sem var svo ætlum við að tala um hann Óttar Sveinsson útkall hann hefur verið að gefa út þessar bækur Óttar í tuttugu og fimm ár þetta eru bækur sem fjalla um slys og mannraunir og þrekvirki og hörmungar líka mikil þrautseigja

Óttar hefur sýnt í þessari útgáfu Ólína þú ert nú í þetta eru bækur á svipuðu reki og og á raunastund sem verður fjallað um hér á öðrum stað í þættinum þetta eru þetta eru bækur skrifaðar fyrir almenning á alþýðulegu máli þetta er svolítil blaðamennska fréttamennska um frækileg

dyggilega skulum við segja þessari taug Íslendinga sem snertir viðureign Íslendinga við náttúruöflin og fjalla margar hverjar einmitt um sjóslys og sjóbjarganir þetta er tuttugasta og fimmta bókin sem Óttar gefur út þannig að hann er búinn að halda þessu úti í í aldarfjórðung og þessi tiltekna bók segir frá þremur

áttu sér stað í mynni Jökulfjarða í Ísafjarðardjúpi á árunum nítján hundruð fimmtíu og fimm til fimmtíu og sjö þungamiðjan er strand Egils rauða sem að brotnaði í tvennt undir Grænuhlíð eftir já já fimm menn fórust en tuttugu og níu var bjargað þrettán af sjó af

öðrum skipum og sextán úr landi og sú björgun

er ein stórfenglegasta björgun sem að átt hefur sér stað í þessari sögu allri þar sem hópur ungra manna frá Ísafirði og Bolungarvík og skipverjar af togaranum

lögðu af stað frá Hesteyri með reipi og tóg og og björgunartæki til þess að komast á strandstað undir forystu sautján ára unglings sem var fæddur og uppalinn á sléttu í Jökulfjörðum og þekkti svæðið eins og lófann á sér í foráttu brjáluðu veðri fara þeir hrikalega erfiða leið komast á strandstað eru næstum orðnir úti tveir á leiðinni og þegar búið er að skjóta línunni út í skipið þá er ekki hægt að festa hana við neitt í landi og þeir þurfa með handafli að halda henni á meðan sextán menn eru teknir með

í land þetta er svo ótrúlegt þrekvirki og mig langar að segja frá því að ég þekki alla þessa vestfirsku menn sem komu að þessari björgun margir eru dánar aðrir eru á lífi ég hef umgengist þessa menn og talað við þá og þekkt þá í

árafjöld aldrei hef ég heyrt þá berja sér á brjóst eða stæra sig af þessu mikla þrekvirki sem þeir unnu þarna hugsaðu að það sé dálítið um það að menn stóðu í svona stórræðum

verða menn svo þakklátir fyrir að fá að

að máli orðið

af þeim þegar þeir eru rétt búnir að vinna þetta afrek að þá eru þeir bara sóttir til þess að fara

á sjóinn bara beint á sjóinn örmagna og voru margir verr á sig komnir eftir björgunina heldur en

það má eiginlega kalla þessar bækur björgunarafrek í sjálfu sér af því hann er að bjarga menningarverðmætum að safna saman þessum sögum hann fer þá leið að láta mennina tala dálítið mikið sjálfa þeir segja þessa sögu hann er með mikið af af frásögnum í beinum tilvitnunum sem gerir frásögnina stundum dálítið

náttúrulega á endanum kannski verðmætari vegna þess að þá höfum við þetta

frá kúnni svo er þetta náttúrulega liður í þessari merkilegu sögu slysavarnarfélaganna og björgunarsveitanna á Íslandi og þessu merkilega neti sjálfboðaliða sem að Landsbjörg saman stendur af og virkjast alltaf á erfiðustu tímum í lífi lítilla og stórra samfélaga hér á Íslandi

og þetta lýsir svo vel hugarfari sem er held ég bara einstætt að mörgu leyti ég held að það séu ekki mörg lönd sem hafa svona virkar steinar Þrautgóðir á raunastund þið eruð að taka saman úrval úr bókunum sem komu hér út í eina tíð nú eru komin tvö bindi en þetta var bókaflokkur upp á fjölda binda hér á árum áður já það er ætlunin að gefa út í fjórum bókum valda þætti úr

úr eldri bókunum í fyrstu af þessum fjórum

fjallað um tíma sem ég hafði ekki fjallað um áður nítján hundruð sjötíu og fimm til tvö þúsund bíddu hvað voru þetta margar bækur á sínum tíma þetta voru nítján bækur mjög vinsælar bækur og fólk drakk þetta í sig það kom strax í ljós að það var mjög mikill áhugi á þegar voru komnar held ég fjórar bækur þá vildi ég nú bara hætta setja punktinn aftan við brennu Njáls sögu en það má segja að það gildi það sama þar og með pólitíkusana það var komið að máli við mig um að halda þessu áfram og

var haldið áfram það sem þú ert að skrá þarna eru í rauninni þetta eru

sjóslys og svo eru náttúrulega aðrar sögur sem segja frá mannbjörg og þar sem að ja vel tókst til en þetta eru stórbrotin örlög sjóslysin voru mjög mikil og tíð og mannfórnir í sambandi við þessa atvinnugrein alveg hræðilegar þegar litið er á má segja segja nýtt í þessum bókum er það að ég tók mér það fyrir hendur að reyna að finna nöfn á öllum Íslendingum sem fórust í sjóslysum á tuttugustu öldinni það er búið að vera mjög

mikil vinna og erfið en ég held nú að það sé orðið áreiðanlegt það sem er í bókunum það er upptalning á öllum Íslendingum sem hafa farist sem eru á fimmta þúsund sem eru á fimmta þúsund já á einni öld þannig að við erum að tala um jafnvel á sumum árum eru mörg hundruð ekki mörg hundruð en á annað hundrað á annað hundrað Íslendinga drukkna það þurrkast stundum bara út ungir karlmenn í sumum byggðarlögum á einum óveðursdegi þetta er eins og í styrjöld bara já þetta er eins og í styrjöld menn eru náttúrulega

beint í lífsháska já já nánast bara í hverjum róðri sem sem menn tefldu í tvísýnu og engar veðurfréttir ekkert sem menn höfðu við að styðjast þegar maður heyrir núna fréttir af ofsaveðrum sem skella á þau skullu á í gamla daga líka

líka en með miklu alvarlegri afleiðingum en er núna þegar þegar meira að segja vegum er lokað í tíma en segðu mér til dæmis núna í síðustu bókinni sem spannar tímann frá nítján hundruð og fimmtíu til nítján hundruð sjötíu og fimm hvaða hvaða helstu atburði fjalla um þar ef ég ætti að taka kannski einn

út úr þá er það hið svokallaða

sem varð í febrúar nítján hundruð fimmtíu og níu þá voru margir íslenskir togarar á

þegar skall á sannkallað

og einn togari fórst með allri áhöfn þrjátíu mönnum og margir voru mjög hætt komnir og ótrúleg

saga sem sem er af þrautseigju og dugnaði áhafnanna við að halda skipunum uppi það var í mikilli ísingu gífurlegri ísingu og hérna kulda og hvassviðri og mikil ölduhæð þarna er til dæmis þessi magnaða forsíða Morgunblaðsins þar sem eru beinlínis myndir af öllum skipverjunum sem fórust með júlí já þetta var raunar alveg

skelfilegur atburður það gerist síðar að skip farast hér við land af ísingu og óveðri eins og við Ísafjarðardjúp nítján hundruð sextíu og átta þá farast tveir breskir togarar annar hvolfir inni á Ísafjarðardjúpi og bara einn maður sem kemst af

svipuðum tíma farast tveir breskir togarar með allri áhöfn hérna fyrir norðan land og menn fylgdust alveg með því í

slysið var að verða þegar skipunum var að hvolfa og þessi eini maður bjargast Harry

hann bjargast þeir komast þrír í gúmmíbjörgunarbát rekur inn Djúpið og taka

land þá voru tveir dánir en Harry kemst í land og lifir af þarna nótt undir vegg á sumarbústað sem hann komst ekki inn í og bjargaðist þetta þetta var ekki bara stór viðburður hér á Íslandi heldur breytti þetta afar miklu líka í breskri togaraútgerð því það varð ef má orða

það svo óvirðulega það varð allt vitlaust í Bretlandi út af

gömul skip ekki vel búin og og bjargarlaus raunar þegar þegar svona veður skullu á svo eru þarna gleðilegri atburðir til dæmis eins og þegar menn bjargast af Agli rauða já já Egill rauði strandaði undir Grænuhlíð við Ísafjarðardjúp í kolvitlausu veðri og það voru gerðir út tveir

leiðangrar til að reyna að bjarga mönnunum annar fór landveg langa leið síðan var bátum komið upp undir brimgarðinn og og mönnum bjargað um borð í það og það varð mannbjörg þarna það fórust nokkrir menn það eru margar svona í þessum bókum og annað atvik sem mér finnst nú með meiriháttar

í Íslandssögunni það var þegar mönnum af breskum togara var bjargað hér fyrir sunnan land

sigldu upp á skerið til þess að ná síðustu mönnunum úr togaranum sem hét Preston North End undir forystu Grindvíkinga sem hafa komið mjög við sögu björgunarmála á Íslandi en skall á ofviðri á halamiðum þar voru þar voru alveg fjöldi af íslenskum togurum sem lentu í miklum raunum allir bara sem voru þar og tveir togarar fórust með allri áhöfn og og svo fórst vélbátur líka þannig að það fórust þarna á einum degi ef ég man rétt sextíu og átta menn og svo koma þar inn stríðsárin líka svo koma inn stríðsárin og og frásögn af einu mesta

hefur nokkru sinni verið unnið ekki bara á Íslandi heldur mætti segja bara í öllum heiminum sem hefur verið kallað björgunarafrekið við Látrabjarg þegar enskur togari

strandaði undir Látrabjargi í svartasta skammdeginu og menn af og víðar af svæðinu tókst að bjarga öllum skipverjunum nema þeim sem höfðu farist áður en þeir komu á vettvang rösklega varlega en án nokkurs stilling og aðgætni auðkennir allan undirbúninginn það var gerð kvikmynd um það björgunarafrekið á Látrabjargi já Óskar heitinn Gíslason vann alveg gífurlegt afrek við myndatöku

kvikmynda björgunarafrekið þá strandaði annar togari við

við Patreksfjörð og mennirnir sem voru að vinna í kvikmyndinni fóru á staðinn og tókst að bjarga nokkrum mönnum af þeim togara sem hét Sargon þannig að sá þáttur myndarinnar er raunverulegur eru nú komnir í land allir sem enn eru á lífi sá yngsti er átján ára gamall sá elsti hátt á sjötugsaldri stundum hlýtur að hafa tekið á að setja þetta saman og kynna sér þessa sögur já

gerði mér fljótt grein fyrir því að þarna var verið að vinna verk sem verðskuldar það að minning þessara manna sem fórust hún lifi þó það sé ekki nema bara nafnið þeirra í bókinni og líka björgunarmannanna sem voru alltaf tilbúnir að leggja líf sitt í hættu og við óhugsandi aðstæður við að bjarga mönnum þannig að það er það er í þessum bókaflokki og hitt er hitt er svo hörmungarsagan þegar ekki tókst að gera neitt við getum náttúrulega líka hugsað um ekkjur og föðurlaus börn út um allt land á þessum

komin lengra aftur þá hérna eru þessir atburðir flestum eða öllum gleymdir nema kannski aðstandendum og það er mjög oft sem er haft samband við mig og ég er beðinn að reyna að finna upplýsingar um afa eða langafa eða frænda sem fórst í þessu eða hinu slysinu svo eru tímarnir svo breyttir að við erum að lifa ár núna þar sem enginn Íslendingur ferst við getum nú alveg hreint sagt þar með sanni Guði sé lof að þessi tími er að baki hingað er komin Jane Smiley hún er bandarískur rithöfundur var hér á Íslandi nítján hundruð sjötíu og sex og nítján hundruð sjötíu og sjö sem styrkþegi hjá

miklum áhrifum af þessu og og íslensk þemu norræn þemu hafa gengið í í gegnum bækur hennar við ætlum að hitta Sigurbjörn Þorkelsson lífið er ljóðasafn þetta er safn ljóða hans eins og kemur fram í þá er Sigurbjörn trúarskáld

að fara tala hérna um skáldskapinn þinn um ljóðin þín en við erum hérna í Laugarneskirkju og hérna varstu framkvæmdastjóri í þessu merkilega guðshúsi já það voru mikil forréttindi að fá að starfa hér á miklum uppgangstímum vorum hér saman við Bjarni Karlsson og seinna Hildur Eir Bolladóttir líka og ásamt góðu fólki þetta er merkileg kirkja en það er

henni já það er það það eru lekavandamál og alls kyns

sem að svona söfnuður á erfitt með að standa straum af í dag því miður þannig að svona hús liggur nánast undir skemmdum en hún stendur svo glæsilega hérna á þessu torgi verk eftir Guðjón Samúelsson já já algjört listaverk dásamlegt að koma hérna og vera hérna og þjóna hérna

er eitthvað sem gerist hérna en þú ert uppalinn í þessu er alinn upp hérna í

á móti bara sléttur og hestar og og við spiluðum fótbolta þarna í móum og stofnuðum

þú ert skáld

hefur gefið út dálítið mikið af ljóðabókum síðustu árin safn lífið er ljóðasafn þetta er safn af ljóðum eftir þig síðustu tuttugu ára já ég gaf út fyrstu ljóðabókina mína árið tvö þúsund sjöunda janúar árið tvö þúsund hét aðeins eitt líf segi ekki hafi skammast mín en ég var mjög feiminn við að bera hana á torg

fannst þetta svona klént eða asnalegt en það var frá hjartanu og sum þeirra ljóða eru einmitt í þessari bók ég hef gert átta ljóðabækur á þessum árum þessum tuttugu árum og nú er ég að fagna því að verða fimmtíu og fimm ára gamall sem er mikill sigur fyrir mann með ólæknandi krabbamein

þurft að glíma við í fimm ár eða svo og ég gef mér í afmælisgjöf að gefa út þetta safn þar sem ég hef valið þrjú hundruð og tólf ljóða minna af þessum tæplega þúsund sem í þessum bókum hafa birst þetta eru ljóð sem fólk hefur vitnað í í ræðu og ritum og predikunum og ávörpum og við skírnir og fermingar og brúðkaup og við útfarir og og

um fimmtíu þessara ljóða hafa meira að segja verið notuð um fimm hundruð sinnum í minningargreinar þó það sé nú ekki hægt að halda því eitthvað hátt á lofti þá er það nú veruleiki sko þú ert

hjartalag frelsarans til okkar ást hans á okkur og það fær farveg í gegnum mitt hjarta svo yrki ég um kærleikann almennt og um ástina það er fjöldi af

til barnabarna hafa verið að birtast í þessum heimi undanfarin ár á einmitt frekar erfiðum tímum en

yfirleitt eru kvæðin

það er bjartsýni í þeim og svona jákvæður andi ég bið þess daglega að ég fái að vera farvegur fyrirgefningar kærleika friðar og fagnaðarerindis Jesú Krists og því fylgir von og upprisa og líf og sól ég reyni að lifa með vorið vistað í sálinni og sólina og eilíft sumar í hjarta alla daga mér finnst ég ekki þurfa að eiga síðasta orðið í samskiptum fólks almennt eða reyna að toppa skoðanir eða hugmyndir annarra en ég hef þetta fram að færa og það fær að streyma fram hjartanlega en þér þykir þá dálítið mikilsvert að koma út þessari bók með þessu safni þínu þetta er mikils virði fyrir mig og mikil upplifun að sjá svona verða verða til eftir að hafa verið að taka saman og vita svo í sjálfu sér aldrei hvað morgundagurinn ber í skauti sér þar sem þetta er nú bara tekið í svona þriggja mánaða tímabilum en lifi lífið er mitt mottó og það lifir frelsarinn okkar hefur gefið okkur líf sem varir að eilífu og ég þigg það

um að lesa fyrir mig innan þessarar fallegu kirkju eitt af kvæðunum úr bókinni í augum guðs ert þú ekki mistök ekki eða eins og hvert annað óhapp misheppnaður aðskotahlutur eða slys heldur

þú ert eins og ljóð sem hann hefur ort og er að yrkja með þér frá degi til dags ástarljóð óður til lífsins ljóð sem ætlað er að bera birtu og yl inn í aðstæður þeirra sem á vegi þínum verða já allra þeirra sem þarf að uppörva og herða láttu því engan mann nokkurn tíma líta smáum augum á aldur þinn og uppruna kynferði né litarhátt þekkingu eða reynslu

né litarhátt þekkingu eða reynslu